Ñy kolotsainy ñ'olo a ezipita añe <ptoa>,manahaky anizao: -Aminy ñy fivavaha ,ndrañaharin-drozy raiky avao ,samby i mivavaky aminy ñy ndranañaharine ,ary la hajain-drozy ñ'inoan-drozy ;manahaky anizay ñy fombandrazan-drozy ,tsy arian-drozy iñy fa tanjanan-drozy ;aminy ñy soa-toavy ,manany ñy soa-toavin-drozy rozy ary la entin-drozy ,tanjanan-drozy hatraminy ñy farany.